Cherai rokno kwbangma bwsakni samungrok khlainani muchunrunani hinkhe cherrai rok no telkar tei kaham khe ma Sanai. Borok no o samung khaikhe tamo ongnai abono swkrubwui sanai nangnai. Jora jora o borok no chama manwui tei abo samungno khaikhe kisa labh bo funukna nangnai. Ahaikhe borok o samung tangnani bwkha rwgwlag. Kaaisa kainwui cherrai tongo je borok samung kwrak khlaina bagwui bongni sak logi rwya abontui cherra rok khe buinisai swkagwui alaida khai ma fwrungnai. Amo baade bo kaham raida tei joto cherrai rok no kaisa jagao tubui tongthokma samung khlai rwna nangnai.